أول شي بسأله بجوله إيش الشي التتمنى كنت تسويه وإنت صغير؟ ليه؟ عشان أشوف إذا الشخص عنده أي ندم أو تمنيات غير مكتملة، وكمان عشان أعرف أكثرعن طموحاته وأهدافه في الحياة، بعدين بسأله لو ما كنت مشهور ويش بتتوقع كنت تشتغل؟ ليه؟ عشان أشوف أكثر عن شخصيته وهوايته الحقيقية بعيدًا عن الشهرة.